<hesitation> Fomba famokaran'ny tam tam feo ndreka arakaraky ivelesanao ananjy raha ohatra hoe domovoinao mafimafy izy a de meka miakatra koà i feo avoakany, fa raha ohatra ka hoe ambanimbany anao midomovoka ananjy a de ambanimbany koà feony.